Eeee ny culture an'ny Nigeria ee!ny olo agny zany olo manao karazana sarisikotra reo ka i sarisikotsy io zany ny azahandreo engapanahy da baka amin'ny biby la mambotsy reo sarisikotsy manao endriky biby io, da igny zany ny anaova amin'ny tarehy eo ka araky ny fahaizandreo azy da fiantsoa ny Andriamanitsi ndreo agny da eo avao koa <hesitation> ohatra hoe-karzan'ny hoe fanambarana zany fa io ny Andriamaintst ndreo mitovitovy endriky aminio